<noise> <hesitation> Ny fandrahoam-bary elektrika koa moa zany mazava ho azy ataontsika hoe rice cooker moa zany. Igny zany fiketreha vary mba tsy hoe ialana am'charbon zany mahamainty vilagny; io zany tonga de hoe courant mihitsy miasa aminazy. Tonga de hoe ny vary zany tsy may loatsy amin'igny ilay hoe tsy manahaky ny vary hoe: ah! may vary zao misy <hesitation> vary may agnambo fatapera ao fa izy tonga de hoe magnamasaky vary tonga de mahasoa anazy, tsy may gny vilagny sady tsy may gny vilagny.